﻿Enyamiishwa mpango eyi naarareebire <hesitation> baragyeeta enjojo, enjojo nkagireeba omwiihamba eri barikweta Bwindi erirashangwa omuburengyerwa eizooba <hesitation> bwa ihanga eri turikweta Uganda <hesitation> enjojo egyo nimpango erahisa nka- nka, enyamishwa egyo oburemeezi bwayo <hesitation> burahika nka kiro magana ashatu, <hesitation> kuruga ahari magana abiri kuhisya ahari magana ashatu. Kandfi enyamiishwa egyo eyine omugobora kwonka <hesitation> ekyenyahukanisa eki eyine, <hesitation> nobu eri mpango kwonka eyine akakira kakye, <hesitation> kandi ekindi tekabaasa kubyaama, yabyaama tekayimuka kuba neremeera munonga, <hesitation> eki erakore <hesitation> neyegamira omuti <hesitation> kugira ngu etahirima ahansi aho kuba tekaarugaho kandi kyokubaho ekahirima ahansi tekarugaho ezindi nizo ziragiimusaho.